Yafia ya uzazi kutakuwanga mungu ata kusaidia alele familia na tazita tuzitachia nule mavu onsi. Lafu zitachia nubo ubuwa wa mumutwe. Chikutakue ngeana ya onsi mungu wakupela ya lini ingo. Ngena wakukuloleka wadini yafia pakubiala yana ya kwa mfano. Umwana nga wavyala achile mwakupela asini yafia ya uzazi. Umwana nga wavyala munda, mkuchuja, umwitu kulela, umwana na wazali wa. Mkuru disini ingo, linso lilichaka. Sijijani, wakupela asini yafia ya uzazi. Yafia ya uzazi ngini ingo. Chikutakue umwana na zali, wehu mpuma. Halinamakubi ya onsi, halinamansi ya onsi. Uchiumbe waumbika safi Wakupela yafia ya uzazi. Na uheri ya uzazi. Chikutakua, wewe maamuwa uzuri kukiliniki. Ngukupati uheri ya uzazi. Mana ya daktari ya pagita ilu kuto langiti semina. Kursi uheri ya uzazi. Na mnaya kulelu mwana na panu wazali. Kwanza kulelu mimba mwana na panu wazali wa. Pakumwana na izekule. Afishimia kaisano. Uheri kujita mbwakua mpumwana. Winamilelu mpuma. Nduana mbovu enga wamanya ye elimu ya uzazi engukupata ye elimu ya afya kupata kulya dakitari inamana ya kulelya mwana akwe ina mviyala. <noise> Hapana, ya afia ya uzazi kutakua ya afia kutakua ya pita na mkumu ya anayitu kwenye. Kwa sababi chisomo chalina, chumo tuwa somanga amhiti, idofa udi. Ayana ya kujifunzi thingi kupiti lukuma shule. <noise> Kochi kutakua ni elimu ya afia kwenye, ya afikila ayana panoyali. Enge ya kutambua kwa amba mamangafile elona mtondo, ye elimu enge kwenye tumwana. Swala liliwe likutakua, tuwa pitia, swensi baba na mama. <noise> Konfano vino likwenye liya aleta, panoyile fungulikadi we maamanga wanyome, lila miyazi itatu au wili, chikutakua muka fungulikadi, baba na mama. Ili ya kamuwelege zina baba kwenye namuna, ya kulelimimba hiya, nina muna kumuanda maamanga wayaninda, nina muna kuanda ififa, vino vikutakua pano mamu alininda, <noise> nina mama chikutakua baba na mama, swensi tuwa pata, ye elimu hiyo. <noise>